ياخي أفظل أروح أشوف فيلم بروحي في السينما ما في داعي تسولف وتتفاعل مع أحد بس تركز في الفيلم وتعيش الجصة، يعني تحس إنك داخل عالم ثاني وما تحتاج حد معاك علشان تستمتع، أما الغداء بروحي أحس إنه غريب شوي، الأكل يكون أمتع لما يكون مع ناس تشاركهم الحديث والظحك.